Azafady edy ramose, tsy mba afaka atao môramôra hely raha magnegno zany fô zay io baoka hainao olo mihignana zany tsy maintsy hikorana ke mba izy koa mety mba ataovy môramôra hely raha magnegno fa lasa tsy regny raha koragniny.